Eɖe, eve, ametɔ̃, amene, amatɔ, amade, ãdrẽ, enyi, nyiɖe, ewo Wuiɖeka, wuieve, wuietɔ̃, wuiene, wuiatɔ̃, wuiade, wuiãdrẽ, wuienyi, wuinyiɖe, amewui Wui vɔ ɖeka, wuivɔ eve, wui vɔ etɔ̃, wui vɔ ene, wui vɔ atɔ̃, wui vɔ ade, wui vɔ ãdrẽ, wui vɔ enyi, wui vɔ asiɖeke, egba Gbã vɔ ɖeke, gbã vɔ eve, gbã vɔ etɔ̃, gbã vɔ ene, gbã vɔ atɔ̃, gbã vɔ ade, gbã vɔ ãdrẽ, gbã vɔ enyi, gbã vɔ asiɖeke, ewɔ ka Ka ku ɖeka, ka ku ame eve, ka ku ame etɔ̃, ka ku ame ene, ka ku ame atɔ̃, ka ku ame ade, ka ku ame ãdrẽ, ka ku ame enyi, ka ku ame asiɖeke, ewɔ Kati ewo Ka ku wuiɖeke, wuieve, wuietɔ̃, wuiene, wuiatɔ̃, wuiade, wuiãdrẽ, wuienyi, wuiasiɖeke, ewɔ katakpo. Katakpo ku ɖeka, katakpo ame eve, katakpo ame etɔ, ame ene, ame atɔ̃, ame ade, ame ãdrẽ, ame enyi, ama siɖeke ame ewo Wuiɖeka, wuieve, wuietɔ̃, wuiene, wuiatɔ̃, wuiade, wuiãdrẽ, wuienyi, wuienyiɖe, esu <hesitation> ekatatpo ku amewo, katakpo ku vingt ewɔ kave ye ma, etrɔ kpɔtɔ <hesitation> vingt ke, ye ba su alafa